Pues danuunu a veces rchich né nu zánu, nuunu lo gexlyw re th cos si rtil danuunu, tchi rniinu queity nú gien nú perdón liga, queity nú zëni ruloo danuunu rninu va, queity-queity gackan gyen nú perdón, per chi vel´na lá pani’a este nap que gack ni gien nú perdón lo gëxlyw re, thetchi gackan gyu zanu feliz, zëni rnii nu va the tchi nix giu nú lo gëxlyw re nix ginii ne diz nú zánu va, gien nú perdón la ra zánu mas ca ni vén diz ni vén ni’a per the tchi gackan giu nú feliz dóh lo gëxlyw re, napnú que giennu perdón la ra zá nu gy’a queity rugichich né di nú la rani’a, gininee diz nú lara ni’a the chi gackan esque a veces hasta danuunu vaná gaty nú per, hasta va´na gaty nú tchiru rien nú perdón la ra zá nú, gula tchiru rnab za nú perdón per viloo ni tchi ni nap nú que ginab nú ni antes the tchi gien nu, gun zara ni perdón danuun tchi gien zanu perdón lara ni, nap nú que antes ru ni, ná lo gëxlyw ni tchunu ni na, nare ni ginab nú perdón the tchi gackan gun zaraba perdón danuun.